Deen cuchijan ndondanduxu ndavaxu gordii ndavaxu dente, dente ndichida dekendexo ndu deen cuchijan nui yadixo chaya yandixo tuñonuxuu nuu, nude nudejan jankuna kachinró la <noise> kantero la culando ján jonro nui ho la kixuu jan kodolo nuin, iontada fritoro ondon nduchi nuu deen cuchiga ndakero nada fritonro modo najan ndukujax <noise> aceite yajaniko, oñachi onré atuu deen cuchi onde tunde ta iho há nunene iho nde cuchi navene ñani ñaxhi yutu xhiniro deen nduni mejor ornika, ñexo ñexo aceite chinjuanxu yajadaxu kee uun nada fritoxo ke'e chajan ontada fritoxo dadafrito xuu nuu nutechuve jan, ndava onré ndavaxuu nuni toyo janduu kuni tuu ndada fritoxo chaxe nakexu nuu ndakexu kuea, aceite kuni chi ndakexu nuu nuni toyo'o yenró oñachi onré vina xhi iho pipi indaxu chichi la kexuu aceite va'a kujuina chee ndutu frito tuu laralo mene yen a aceite ndujunitu deen tuu deen ku deen tejan ndoni tuu deen ndujuta jayani kuu pero mene ya'a ndavaruu ke'e ñuinandeyu jan ke'e nró. Yanuu nonoxu aceite davaxuu ho ndavaxu keun chilaquilis, posa tekadujan ndunitu ndunitu deen kuu nden aceite ndakexu deen cuchijan ndo'o ndavaxu, ndavaxu onré ndu andana ngua aceite novaxuu chi ni kuu kutu suvejan ñono nunu xunui nuu nunui ndan kexu, ndoni ndaxuu chi ndee vina ndo atunka ñe'e njuinax chekonde chojan aceite kuero chukanka la'a ndudejan nguero.